Mavsumga qarab tavsiya beraman, lekin asosan qulay <noise> kundalik kiyimlar, yengil kurtka yoki kuz fasliga mos, mahalliy iqlimga mos poyabzal olib kelishini aytgan bo‘lardim.